الفطور عندي الصباحي المفضل إن تكون فيه خبزة محمصة مع جبنة مربى ولا زعتر بالجبنة، مع جهوة بالحليب <hesitation> طبيعي لو جلنا في زعتر بالجبنة أكيد بيكون معاه الشاهي أطيب، لو إن حاجات حاجات ساخنة طبعا أفضل الجهوة بالحليب، <hesitation> جهوة بالحليب.